डॉक्टर ही नहीं हर आम इंसान भी बता सकेला कि नमक के प्रयोग कम से कम करे के चाही। <noise> दिन भर में खाली एक चम्मच के लगभग नमक खइले सेहत कर्तिन ठीक होला ओसे जादे खइले पे हड्डी कमजोर होअले के समस्या हो सकेले। नमक के रोजाना इस्तेमाल के कम करे के खातिर ओकर हर प्रकार के सब्जी में थोड़ा कम्मे <noise> डालके चाही। हल्का नमक कवनो खराब बात नहीं बा। कुछ जगहीं पे ते नमक न डालल जाए तब्बो काम चल जाए। नमक के जगहीं पे नींबू चाहे दही जइसन और दूसरा खट्टी चीजन के इस्तेमाल कईल जा सकेला और खाना में कम नमक के डर के नमक के प्रयोग के एकदम निम्न स्तर पे पहुँचवल जा सकेला जौन स्वास्थ्य खातिर बहुत लाभदायक होई।